Bôka Pakistan ndraiky zen̈y, manao Pakistan day rô ny roapolo telo amby fanjava marsa. A manan̈o amin’io zen̈y zareo manan̈o memoaran’ny vônalohan’ny fahaleovan-ten̈an-dreo. Manao e idy al vitira ndraiky idy al alda koa reo zen̈y manan̈o io zen̈y ten̈a fety m- malaza be amin-drô mahakasika fivavahana de manan̈o sakafo be rô e.